الرياضة اللي ااديها بشكل سئ هي الرياضة اللي تعتمد على العضلات يكون فيها حمل اثجال او مثلا زي تمارين الضغط اكون فاشلة فيها ما اجدر او مثلا الجرى الجري احس اني مااقدر اتنفس لما اجري مرة اكثر شيء احب امارسه هي التمارين الهوائية وما يكون فيها عنف.